Kan khayyaroni fi alga aʼlim mashhur walla kan kannia mashhur da, bakhtar balga aʼlim mashhur finshan al aʼlim mashhur kan nas chat biʼerfuda bistafidu minna aktar wannas yal abat kula, biddaʼu leha fi al khair al- ligo minna da, wa daula al hu aʼish fiya tistafi.